<hesitation> Mombana jean ndraika misy pataloha jean de misy pôsy kely igny avelany akeo de igny de vôlôhany ndrindra aloha de zestananzy e, karazagna haingohaingondraha mampipôzipôzy an'igny pataloha igny, de magnaraka an'zany koà azo ampiasaina koà ôhatra hoe ampitrahagna lakile madinika na hoe agnanao- agnampetrapetragna carte zao amin'ny telefôna regny vidiagna: credit, de asitrika akao defa mety aminanzy zany.